Sa kumaweng aki pepuna tu wo mai ma siwo ung pakawengan tii gaga rimae nenaan ung tradisi aki pepu na wo mai sa kumaweng tii nenaan sera mendo um pakua ne keweiten mendo kewadi wadian mapalus ma sawa sawangan nenaan ne ketewari semame yaai ung kepapa nera we nenaan se mange wa ai was nenaan se ketuari wedina mo waai peen tanu keweiten duan peen wawi nenane mewai satu ekor nenane me ai dua ekor nenaan ne ma itong mangkilo nenaan lima puluh kilo nenaan seratus kilo nenaan ne meai minuman jadi tu me ke me pe pendam lako setinoro sema sesiwo ung kawengan ne rinte nera tii medome yai nate nera nu nenaan ne ketoari meno meai Mi neman tuai witu ung mpe kekelangann nera la yaai mee ondo lako serintr nera me kekaweng wong ketendu nitu se ketuari mange me sesawang nu witu noras tii kuman ma wadi wadi. kuman se ketuari makat wia serinte makat wia se ketoari aki dou lako mai mekasa sa kuman no wea noa itu ung kekanen umpiding saduan keweiten tu pakua nami kuman wo wa jadi tu waya sumo sene witu witu wayam peen sene witu witu kuman kit kuma no tu pawean nai ne tuang pesta ung kanen wian pesta wea nai douna wea nai sendeen. wea nai brenebon nitu kanen man wiam pesta saki ta mo wuri mo wale wean lako um pakuan u wo wa senepiding wuru ta tu akat aki wale maan sirinte si perawa rawa keng kampe man sirinte pa totoon kampe ma keilek wowa sya nutui wuri aki wale. nitu duan ung terima kase ni keluargga nu sya toro mine rampor lako ung kawengan ni rinte na